नहीं, असो तो संभाव नहीं हज कि तुमको सब चीट पहले से मालूम पड़े जाए। असो कोई इंसान थोड़ी नहीं करी सकेज। पर हाँ, कोई बाबो वाबो होई, तुम उकासे कोई पूछो। तो वो तुमको बताई जेतो एक अलग बात छे। पर एक इंसान रहेज, वो इंसान एक दम नहीं बताई सकेज। क्योंकि इंसान नहीं थोड़ी नहीं मालूम रहेज कि काई हुनु वालु छे न काई नहीं हुनु वालु छे। तो कैजे तुम एक अनुमान लगाई सकोच कि असो हुई सकज, असो नहीं हुई सकज। तो असो तो सब इंसान इंसान नहीं की बात छे। पर हाँ तुम भगवान्द काई वर्दान वर्दान होई। तो तुम एक करी सकोच।